Ny andro matetiky hivezivezeko andro vitsy fôgna, ohatra hoe amin'ny fialan-tsasatra regny zah mandende ôhatra sabôtsy sabôtsy asa ohatra hoe mande mba miala sasatra hely zah ohatra hoe mande mitsangatsangana mba mizahazaha raha, aveke koa ndrekindreky magnagno sport magnagno fanats- fanatanjahantegna ndrekindreky amin'ny andro dimansy koa ndrekindreky mande mivavaka ohatra hoe miravana avy any mbô mande mitsangatsangana miaraka amy namagna mba miboaboaka.